जू लाल रंग ची उ मेरा मन म ऊर्जा, ख़ुशी, और प्यारो एहसास जगोंदू यू योक मज़बूत रंग ची जू अपरि ओर लुकु ग ध्यान आकर्षित कर्दू मेरा जीवन म जू लाल रंग ची उ ख़ुशी और रोमांस से जूड्यू ची येगा अलावा जू लाल रंग ची वेता हम अक्सर ताक़त और साहस आ ले इस्तेमाल करदा।